segir fjárlagafrumvarpið einkennast af skammsýni og brotnum loforðum fjárlaganefndar skilaði breytingartillögum vegna fjárlagafrumvarpsins í morgun sósíalistaflokkurinn er áfram stærstur á spænska þinginu eftir fjórðu þingkosningarnar þar á jafnmörgum árum vinstriflokkarnir geta þó ekki myndað hreinan meirihluta

ekki þörf á frekari vaxtalækkun á Íslandi sjóðurinn mælir með úrbótum í menntakerfinu og auknu gagnsæi óskráðra stórfyrirtækja til að tryggja hagvöxt og lífsgæði ekið var á barn á leið í skóla í Breiðholti í morgun notkun endurskinsmerkja í skammdeginu er minni nú en undanfarin ár að sögn lögreglu Fjarðabyggð telur sér hafa verið heimilt að semja við þótt það hafi ekki átt lægsta tilboð í

taka með í reikninginn hvar starfsmenn greiði skatta

sagt starfi sínu lausu hann tók við stöðunni fyrir rúmlega hálfum mánuði í tilkynningu sem Ólafur sendi fjölmiðlum nú rétt fyrir fréttir segist hann á engan hátt hafa verið þátttakandi í þeim deilum sem hafi verið á Reykjalundi undanfarið en þær hafi engu að síður valdið honum miklum áhyggjum og gert honum erfitt að sinna starfi sínu Herdís Gunnarsdóttir settur forstjóri Reykjalundar sagði upp störfum á föstudag

vinnur nú að því að skipa starfsstjórn yfir stofnuninni landlæknisembættið hóf úttekt sína á starfseminni í dag með viðtölum við starfsmenn og sjúklinga stjórn SÍBS sem rekur Reykjalund

vildi ekki tjá sig að fundi loknum enn er óvissa í spænskum stjórnmálum eftir fjórðu þingkosningarnar þar á jafnmörgum árum þjóðernisflokkurinn Vox síðast var kosið til spænska þingsins í apríl þá fékk Sósíalistaflokkur forsætisráðherra mest fylgi en honum tókst ekki að mynda starfhæfa ríkisstjórn sósíalistaflokkurinn er áfram

stærstur eftir kosningarnar í gær flokkurinn tapar þremur þingsætum frá kosningunum í apríl og er nú með hundrað og tuttugu af þrjú hundruð og fimmtíu sætum vinstri blokkin nær þó ekki hundrað sjötíu og sex sæta meirihluta á þinginu vinstriflokkurinn

átta færri en í apríl hægri blokkin á heldur ekki möguleika á að mynda meirihlutastjórn þrátt fyrir mikla

fylgisaukningu þjóðernisflokksins Vox og Lýðflokksins sem fékk áttatíu og átta þingsæti vox fékk rúmlega tvöfalt það fylgi sem hann fékk í síðustu þingkosningum eða fimmtíu og tvö þingsæti og er þar með orðinn þriðji stærsti flokkurinn á spænska þinginu flest sætin sem

Vox bættu við sig voru þó á kostnað annarra

er því komin upp í spænskum stjórnmálum

skilaði breytingartillögum vegna fjárlagafrumvarpsins í morgun á morgun verða fjárlögin tekin fyrir og fjárlaganefnd

finnst mér stóra málið í þessu þið eruð að draga úr en það eru óhjákvæmilegar

einkennast af skammsýni og brotnum loforðum á sama tíma segir í yfirlýsingu sem birt var á heimasíðu fyrirtækisins

nú rétt fyrir fréttir að stjórnendur

hafi orðið þess áskynja að fyrrverandi stjórnandi Samherja í Namibíu hafi farið til fjölmiðla og lagt fram alvarlegar ásakanir á hendur núverandi og fyrrverandi stjórnendum Samherja þá segir að búið sé að ráða alþjóðlega lögmannsstofu til að gera ítarlega rannsókn á starfseminni í Afríku þar til niðurstöður þeirrar rannsóknar liggja fyrir muni stjórnendur

ekki tjá sig um einstaka ásakanir fram kemur í yfirlýsingunni að óskað hafi verið eftir

því að fá að setjast niður með Ríkisútvarpinu og fara yfir upplýsingar sem Samherji telji skipta máli í tengslum við fyrirhugaða umfjöllun og að þeirri beiðni hafi verið hafnað aðeins talið sér fært að ræða við forsvarsmenn fyrirtækisins fyrir framan myndavélar nánar er fjallað um yfirlýsinguna á vef þetta er niðurstaða úttektar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þó séu ýmsar blikur á lofti samdráttur í ferðamennsku og aukin óvissa hafi dregið úr innlendri eftirspurn og atvinnuleysi hafi aukist hagvöxtur á Íslandi hefur verið kröftugur undanfarin ár en nú hefur dregið úr honum

gerir ráð fyrir hægfara efnahagsbata á næsta ári en efnahagurinn verður áfram viðkvæmur ógnirnar stafi fremur að utan en

að heiman

viðskiptastríð og útganga Breta úr Evrópusambandinu eru sérstakir óvissuþættir fyrir íslenskan efnahag einnig skapar kyrrsetning Boeing sjö

því að verr færi það hafi verið skynsamlegri leið til lengri tíma litið en að bjarga flugfélagi sem hafði ekki sjálfbæran efnahag lækkun stýrivaxta Seðlabankans hafi haft jákvæð áhrif sem og sendinefndin mælir ekki með frekari vaxtalækkun að svo stöddu en leggur til að stjórnvöld styrki hagvöxt og lífskjör þjóðarinnar til framtíðar með því að auka gagnsæi varðandi stórfyrirtæki sem ekki eru skráð á markað og marka skýra

stefnu um að varðveita sjávarauðlindir og ferðamannastaði á landinu loks mælir Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn með því að tekið verði til í menntakerfinu

já þetta tengist óneitanlega

sagði af sér í gærkvöld þremur vikum eftir að hann var endurkjörinn andstæðingar forsetans hafa sakað hann um svindl í síðustu kosningum samtök Ameríkuríkja sendu í gær frá sér skýrslu þar sem fram kom að ekki hafi verið staðið rétt að talningu atkvæða morales hefur gegnt

embættinu frá tvö þúsund og sex og var að hefja sitt fjórða kjörtímabil mótmæli gegn forsetanum hafa staðið yfir síðustu vikur áfram var mótmælt eftir

kveikt var í húsum og bílum í nótt og vegatálmar eru víða um höfuðborgina la Paz hundruð hafa særst og þrír látið lífið í mótmælunum forsetinn sagði af sér eftir að hann missti stuðning hers og lögreglu

Hjálmar Jónsson formaður Blaðamannafélags Íslands segist ekki bjartsýnn eftir samningafund félagsins og Samtaka atvinnulífsins hjá ríkissáttasemjara í dag hluti félagsmanna í Blaðamannafélaginu lagði niður vinnu í fjóra klukkutíma á föstudag formaðurinn

segir að félagið ætli að kæra um þrjátíu meint verkfallsbrot til Félagsdóms eitt hjá Ríkisútvarpinu en hin hjá Árvakri annar samningafundur verður haldinn á fimmtudag náist ekki samningar verður annað tímabundið verkfall á föstudag þá í átta klukkutíma Halldór Benjamín Þorbergsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins vildi lítið annað segja

í dag en að hver fundur færði menn nær lausn lögreglan hefur áhyggjur af því að notkun endurskinsmerkja hafi minnkað frá fyrri árum ekið var á barn á leið í skóla í Breiðholti í morgun skammdegið er tími endurskinsmerkja þá er mikilvægt að vera sýnilegur í umferðinni lögreglan minnir reglulega á nauðsyn þess að nota endurskinsmerki til að mynda hafa foreldrar markvisst verið hvattir til þess

barna sinna en það virðist ekki hún er ekki nógu góð og okkur finnst hún hafa dalað þetta haustið miðað við mörg ár á undan þetta hefur oft gengið í sveiflum stundum sér maður fjölda fólks með endurskin en þetta haustið því miður virðist það vera mjög fátítt að sjá börn með endurskin og hvað þá aðstæður á höfuðborgarsvæðinu voru erfiðar þegar börn voru á leið til skóla í morgun í myrkri og rigningu

í Kópavogi var allur gangur á því hvort börn sæjust almennilega á leið í skólann þau mættu vera miklu duglegri að nota endurskinsmerki hvað með ökumennina eru þeir tillitssamir já svona mestmegnis samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hefur slysatíðni gangandi vegfarenda ekki

aukist í haust við aðstæður eins og sköpuðust í morgun sé þó vert að hafa áhyggjur þetta er öryggisbúnaður gangandi sér ökutæki með

allir sjái okkur af því við sjáum umhverfið vel en staðreyndin er sú að við aðstæður eins og í morgun að við sjáumst bara ekki

neitt malbikið gleypir okkur gjörsamlega og meðal annars var ekið á ellefu ára barn á leið til skóla í morgun sem var flutt með sjúkrabifreið til aðhlynningar en sem betur fer þá teljum við að það hafi ekki slasast illa allir þurfa að fara með

varfærni við þessar aðstæður einn særðist alvarlega þegar lögregla skaut á mótmælendur í Hong Kong í nótt fjölmargir mótmæltu stjórnvöldum um helgina og hafa mótmælin nú staðið í tuttugu og fjórar vikur aukin harka færðist í mótmælin eftir að rúmlega tvítugur háskólanemi lést á sjúkrahúsi á föstudag af sárum sem lögregla veitti honum seint í nótt skaut lögreglumaður mótmælanda í brjóstið það er í þriðja skipti sem lögregla skýtur mótmælanda síðan mótmælin hófust lögreglumaðurinn hleypti síðan tvisvar til viðbótar af byssu sinni í áflogum við mótmælendur mótmælin

héldu áfram í dag og notaði lögregla táragas og

formaður hermálanefndar Atlantshafsbandalagsins segir hlutverk Íslands innan þess skipta sköpum nú þegar norðurslóðir séu í brennidepli breski flugherinn kemur til landsins í vikunni til að sinna loftrýmisgæslu óhætt er að segja að aukinn áhugi er á málefnum norðurslóða varaforseti Bandaríkjanna og utanríkisráðherrann hafa báðir komið til landsins á árinu meðal

annars til að ræða landfræðilegt mikilvægi Íslands segir Ísland sinna gífurlega mikilvægu hlutverki innan bandalagsins loftrýmisgæsla Atlantshafsbandalagsins við Ísland hefst að nýju með komu

breska flughersins í vikunni tók ekki lægsta boði í

frekar en fyrirtæki með lögheimili í öðru sveitarfélagi bæjarstjórinn segir að heildarhagsmunir bæjarsjóðs hafi ráðið för enda hafi mjög litlu munað á tilboðunum það er verið að stækka og endurnýja leikskólann Lyngholt á Reyðarfirði húsnæðið var löngu orðið of lítið og framkvæmdin mun breyta

starfsfólk og börn stækkunin er náttúrlega bara bónus því að skólinn er

sprunginn eins og hann er í dag

þetta er bara frábært en framkvæmdin hefur vakið umtal í fjórðungnum í fyrsta lagi fór ekki vel fyrir nýja gólfinu í

sáust bera það

hér inni var verktakinn að flota gólfin en það var galli í flotinu þannig að það þurfti að rífa það upp og flota upp á nýtt verktakinn

hluti af hans starfi að flota upp á nýtt þetta mun ekki hafh nein áhrif á verkefnið þannig séð kostnaðurinn lendir ekki á Fjarðabyggð og mun leikskólinn kosta tæpar þrjú hundruð milljónir

lægsta tilboð var rúmlega hundrað og þrettán prósentum yfir kostnaðaráætlun það var frá

jafnvel þótt það væri rúmum tveimur milljónum hærra og líka frávikstilboð að því leyti að sveitarfélagið sæi sjálft um

launafl er staðsett í Fjarðabyggð og greiðir sínar skattekjur til Fjarðabyggðar þar af leiðandi líka flestir hverjir með tilliti til

komu til greina þá var talið að fjárhagslega hagkvæmast væri fyrir Fjarðabyggð að taka tilboði

í innkaupareglum Fjarðabyggðar kemur fram að litið skuli til

hagsmuna Fjarðabyggðar við mat á tilboðum samkvæmt lögum um opinber innkaup skal velja hagkvæmasta tilboðið á grundvelli lægsta verðs minnsta kostnaðar

skrekks skóla og Reykjavíkur er í Borgarleikhúsinu í kvöld

beint frá keppninni á RÚV klukkan tuttugu núll fimm stemningin er farin að myndast hjá keppendum ekki satt Hafsteinn Vilhelmsson já það óhætt að segja að það sé mikil stemning hérna í Borgarleikhúsinu en hér verið að halda

þrítugasta skipti hvað er svona skemmtilegt við bara stemningin baksviðs og hversu styðjandi allir eru

mikilvægur fyrir ungt fólk þar höfum við það skrekkur verður í beinni útsendingu strax eftir fréttir en hvaða

lægir fljótlega í nótt á morgun er útlit fyrir hæglætisveður slydduél eða

rétt um eða yfir frostmarki en vægt frost norðaustanlands Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum

við sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttafréttum kvöldsins kvennalandsliðið í körfubolta býr sig nú undir atlögu að Evrópumótinu tvö þúsund tuttugu og eitt undankeppnin hefst á fimmtudag talsverður pirringur var í mönnum á fótboltavöllum Evrópu í gærkvöldi en gleðin ríkti í Bandaríkjunum og Valsmenn eru komnir á skrið í úrvalsdeildinni í handbolta eftir þriðja sigurinn í röð í gærkvöldi

af skammsýni og brotnum loforðum

fjárlaganefndar skilaði breytingartillögum vegna fjárlagafrumvarpsins í

sósíalistaflokkurinn er áfram stærstur á spænska þinginu eftir fjórðu þingkosningarnar þar á jafnmörgum árum vinstriflokkarnir geta þó ekki myndað hreinan meirihluta telur ekki þörf á frekari vaxtalækkun á Íslandi sjóðurinn mælir með úrbótum í

menntakerfinu og auknu gagnsæi óskráðra stórfyrirtækja til að tryggja hagvöxt og lífsgæði ekið var á barn á leið í skóla í Breiðholti í morgun notkun endurskinsmerkja í skammdeginu er minni nú en undanfarin ár að sögn lögreglu Fjarðabyggð telur sér telur sér hafa verið heimilt að semja við heimafyrirtæki þótt það hafi ekki átt lægsta tilboð í sveitarfélagið megi taka með í reikninginn hvar starfsmenn greiði skatta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

en við segjum þetta gott að sinni veriði sæl